Oiko ndaye mopeti ara mopeti teta jaereta oiko jokuae <noise> ivi okaiva iyiviri jaema oesarambueve jokuae ivi okai ikoti reta yave jaemai jaereta opa oeya jokuae teta jaema ojo iru <hesitation> ivipe oiko paraetetevae opaetei mbaereta guiraja esa jokope opitaño yave ipuereta opa okaireta